जो गरम हवा के लहर भी हो सेओ गोरम जागे दी तोंदे जागे के डूबोक चोलो। एतु गरम हवाक आमार डन लुह बोलो एतुलिया बीमार भी हो पो के ये सुके हो।